Ai irke ain jo naseni, zorsini wala asig khaila dakomo taren fa inger ashringi falia, <hesitation> nairobilli, yalgoni jawitani orkira, awwi kon soki tol asenaga, in agari kon desa, asi agar iskita namonami, agar malle desa, desi ashri era mani gon konina ba- فواكه digidton konina <hesitation> yani balad ashri khalsa, iga wellan ajbo, <hesitation> in محيط الهادي محيط الهادي gon محيط الهادي la nadi, in mohita ai jo nas, asen gasi aiebeera, ashri hosan haja echiera.